أبدا الفن يحسن المجتمع بشكل كبير، أول شيء الزن يعبر عن مشاعر الناس ويعكس ثقافتهم، وهذا يعزز التفاهم والتواصل بين الأفراد، كمان الفنون مثل الموسيقى ،والرسم ،والمسرح، تجيب للناس شعور بالسعادة والراحة، الفن يقدر يحل المشاكل من خلال تسليط الضوء على قضايا معينة، ويشجع الناس على التفكير والتغيير بالإضافة الفنون تلعب دور في تعزيز الهوية الثقافية والإعتزاز بها.